En مشبك ورق ka dumi nani asika ter ya ya ورق ورق deagid ta wer wer dan eskir ashri kir ngabikir kiki kr eskirosa fa ken en مشبك log kir achi namie fa gon ashri ki fa dumi dangi wala fa tuge edan wai mu echi kon dari مشبك echi ya مثلا koie elton kaya eka ekani terie ekani aydo tone kaya fe